Jue yë i'ixtë dun tyum ko'o nëyai'ixnaxëb tijatyë najk jadun ko'o najk nëkyaxënyë yajxon ji'ib dun nëyai'ixnaxëb je'e yë i'ixtë dun tyumbë.